फर्निचरके समानके बात करबो कहलेतिति तमान मेलमेलके आकार, प्रकार आउ डिजाइनमे रहतियाँ । कुइ घरे धरेक तहनि रहतियाँ कहलेतिति कुइ कुइ फर्निचर समाग्रीभर खास करके अफिसमे धरेक तहनि रहतियाँ । कार्यालयमे धरेक तहनि रहतियाँ, होटलमे धरेक तहनि रहतियाँ आउ तमान दुकानभरमे फेकुन धरल रहतियाँ फर्निचरके समान । जेदा मै फर्निचरके समान भरिन नाउँ ते नाइ जन्तुँ मुल कुछ कुछ नाउँ जन्तुँ उहि नाउँ मै हिंयाँ चर्चा करे जाइत हौं । खास करके टेबुल, कुर्सि, बेन्चा, दराज, पलङ्ग, तकथ, किचन दराज, पट्लि, स्टुल, सोफा, सिङ्गारदानि, लत्ता धरना, डेक्सा, दोर झ्याल, ढोका, ढचोला अइसने अइसने तमान चिझ फर्निचरके समान हैं । अइसने करके कटघुरिया, डाइनिङ्ग टेबल, मिटिङ्ग टेबल, र्‌याक, काउण्टर, बक्सा, पाँइ, खुल्हरा लगायतके तमान चिझ फर्निचरके समान रहतियाँ । खास करके फर्निचरके समान रहता कहलेतिति कुइ फेक ठाउँ मजा दिखैता । यनिकि कुइफेक ठाउँमे समान ब्यवस्थित रुपमे धरल रहता कहलेतिति कुइ कुइ फर्निचरके समान घर बनाइ बिरिया कैहदेउ झ्याल, ढोकाके रुपमे प्रयोग करल रहता । कहलेतिति तमान समान फर्निचरके सुतेउतेक तहनि घरे फेकुन प्रयोग करल रहता ।